E tawa e nder kulle latiɗe miɗo yiɗi arande kan woni loha ngol. Lohagol dabbaji ladde. No ɗo hura ni ko lati e dabbaje e hokkan no an e weltare yonki e tawe yonki e sanne-sanne, <noise> Ko sawi ko waɗi e komi yiɗi ɗun kan woni kan hunan non latin ko lamɓe woni ko taggi, fina tawa al'adaji himɓe. himɓe aran e himɓe kenya anndira non hun ko laati ko sindu. E daji o wala ko waɗano, wala dabbaji goti fu bane. <noise> Dabbaji lohirte ɗi, dabbaji jamirawo ɗun. e daga ni ma to loto fu njaha lotoɗa, <noise> njaha lohoɗa ngan ko nyama wala lohama ngam. <noise> un ɗon on tawi ko wela no e senne senne. <noise>